Pues nakuja ja kuja maa paciencia kui'ini jaku ku anundo jaku ku arga vidando porque atiuu paciencia ya'a chi ku yi'indo ka'a ayiivi ne ya'achi ku viejundo jameenni kuudi'ikondo ta ayiivi ndeeku paciencia tee pues nde'eaña, nde'eañixi joven ka'axi te ta k <hesitation> endo ya'achi kunuuxe'enundo jiaa ku paciencia ja ka'ameeni'ini.